Fa nga zaho be tabataba isanandro? <laughs> Ah, tsy izany letsy fa pff, tena tena tsy zara raha natory aho lesy tamin'ny alina teo. Nisy an'ilay ilay alikan'ilay ilay ilay rahavavin'ny vadiko izay tsy mitsahatra mivovoha. Tena hoe za- angambany atsasak'adiny aho no natory raha be indrindra tamin'ny alina teo.